wayi ro ma wa ma muin mu ŋu nɛ mɛ we ŋu o yi so diago bidɔ diago bidɔ un diago butɛl wa so ho mɛ da ma ve han beɲu wozo wozomɛ wozomɛ sian to semɛmi sian to be'obe nɛ a bidɔ na be ɓwɛna bidɔ na be ɓwɛna to mu ɛnɛ ju bu